'Ngo chuku tuchu'ij ne' min 'ngo chukuáj, ñan baj ne' 'ngo hiako' ta sisi sé 'ngo hiako' sani taaj chukuáj ni nihia' ruhua xuj kisij xuj riñan be', kwenta si ta huin 'ngo chuku tuchu'huij ne' si a niin akuan' ne' 'ngo chukuá ni ta tuchui'ij ne', si si tín kanikin' ne' riñan chuj sani go' chuj ne' ni kaniki ba si benenunj chuj tukahuij chuj ne', ta bin chuku tuchui'ij ne' bé ta ta'nga ta min nga nga ta riñan chukuáj ba ta riñan chukuáj si ta ba chukuáj bbe ruhua, ni ba chukuáj nitaj si bbe chuj ñan niin' akuan' 'ngo chukuáj un' ni unanj chuj sani taaj chukuáj ni ñan be ninanj chuj ni ta ungo' chuj un' ni kaanj chuj, bé ta ta'nga ta min 'hiaj taaj staré ba chuku ni ba a'ngo taaj chuku ni ta 'hiaj chuj un', ta un' bé taaj chuku ba ba un' tuchi'huij chutu, nun niin' taj hia'aj taaj chutu sani taaj chutu chaj chuj, bé ta ta'nga' ta 'hiaj pala, si 'hia pala min si anun xuj ni nitaj si bbéj chuj 'ngo chii uta chuj ñun', ni ta un tuchu'huij un' 'hiaj chuj si ñan nii akun' ta 'ngo pala ni tuchi'huij un' 'hiaj chuj, si ta ba chukuáj ñan niio' ñan baj 'ngo chukuáj ni tuchu'huij un' 'hiaj chuj ta min nin' chuku chu'huí' 'hia. Nikí' si kun' 'ngo hiako' ni ba chuku bbe, ru'min ñan ché' ta taaj 'ngo hiuj ni man chuhue si ba chuhue ni bbe ruhua xuj ni tuchi'ij un' kachin ñan man chuhue nej si ba chuhue ni bbéj chuj ni anun chuj chaj chuj takó nej, unin' si ki'hiaj chuj un' ro tuchu'huij un', bé taj ta'nga ta min 'hia riñan che o', nioo' man sikuj taaj sikúj ni kanikin 'hiaj chuj, ni tuchui'ij un' 'hiaj chuj chu'hui' si kini'in chuj un' ni ka'na' chuj kari' chuj sikúj chuj ro', taj si sikúj ni ta si unun' chuj nga tukwi' xuj ni niin chuj o' ni ka'na chuj ri'hia chuj ni taj 'hiaj nin' chuku ta ni tuchi'huij un', bé chi' ta ba chuku 'hiaj ni tuchu'huij ñun'